وي وكان نقدر نسافر للفضاء نديرها افيك قرون بليزير قاع, بارسكو ديكوفري حاجة جديدة, ديكوفري فريمون حاجة جديدة, نوفال فيزيون, تخرج على لافي اوردينار اللي راك عايشها هنايا